Edhe kjo mvaret prej ditës. Për shembull, nëse je e lodhun ose nuk ke kohë, ke pasë punë gjithë ditën edhe nuk ke mri me bo drekë, athere shkoj n'restoran. Edhe ajo osht ni përvojë e mire se mundesh me pasë ushqime që une nuk di mi gatu ose mi pregatitë. Po zakonisht i pregatisë vet n'shpi.